إذا كنت صحفي بسأل المشهور عن التحديات اللي واجهها في مسيرته، أسأل مثلاً: ما هي أكبر عقبة واجهتها, كيف اتغلبت عليها؟ لأن هذا السؤال يعطي الجمهور نظرة أعمق عن شخصيته, ويشجعهم على الإستفادة من تجربته, بعدين يمكن أسأل عن مشاريعه الجديدة أو عن أي رسالة يحب هو يوصلها لجمهوره.